Kuje fijirde je bingel lamdo petel ru'iti do vola, ummatoore pat do dari laara be do viya hande kam kuje fijirde do vola.